Ubinuku udzaa umum itɛna umɛm ni. isisersu iyi. upfung kpirɛ umum iyesu ungwɛ num unga awu uwuku ufɔrh umum. it en am enmum niyɔ unfa aba-ba akpe atare adzihnga nu ucuci ni igãrã-mau nu umum. unga aka atsúwa umum nu. n. udoro uwure na akpe tɔ umum ko umum ishim nu ubin umum inyin unum ugnga awu ubin mum amena ma afɛɛr igu ibɛn ni igu ibɛn na arherhe akɛrɛ umum iki indɛɛ irherhe rɛ ngga na amena mum igu amena mum tɛtɛ tɛtɛ nakevumum uwem nu ungwe mum na amena mum iwuru ungwɛ num ha nɛ̃ si wea imang ngge ni idzaa umum itɛm amen knum uwurwi aka awuru umum adzaa umum inya ugɛ umum iwu uwu unum de umum iwuru use igũ amen ma adɛɛr ungwe umum iba ige umum idɔ bu unga inangu ucici anga idɔba uner. uwuku uwuri igha ɔngkɔ iwu unerwi umum iwu kughɛnga niba iwum uner itso Ngge na umum igú ibɛn atosa umum inya <hesitation> ungwɛ num ka adeyiwanga umum si idamungge umum arherha ha rɛ adzaa umum itɛn amɛn arherha rɛ adzaa umum itɛn amen arherhe ungwɛ num umum ibuvi ikara idzaa itsuwã nu men kisshoo unera abaashia ru ungwe num <hesitation> ungo itsok ngo ighurh akpe bɔr ungo uba ouweɔ ru ungɛ num ungeɔ uwu inang si ikpeɔ ungo uwuri igu ibɛn umɛn in bema unyãyer yɛ umbɔ agɛ <hesitation> anyayer iki inbɔre unum isi iyeimɛn ungwɛ num ha na amenamen umɛn iyesa angwi mɛn nu ushɔm angwimen ama nu uzarha mɛn isi iyeimen iyei ungwe num umum iyesu na angwim ni ibvui iyei nu uzae hamum iwu igɛ ha inbem iki iwu uwurwi agɛ agɔ agɛ umum idzurhsu a anya agɛ unga akpura ahwɛng ubin umum iben imimi ha nɛ Umum umgwe num aka awuraana mum igu amɛnamum afɛɛr ba ki itarha ungo uki ikora umum unga aka asi iwea angɔm angɔmmum unum awu nggunamum kuma ina ikpɔm unga har icɛrɛ unga atsu ba ubinkpɔ cɛrɛ ungo uku idzaa umum nu upfung kpire aka atɔnga ungwɛ num aka akpa atare adzirh nu umu ungwɛ num ubin itɛname mum kpɔ nu upfung kpire ba izuwa kaza atɔnga arherhe akɛrɛ ko ungo udzaa umum ubin awu unum unga arherhe agɔr ungo age uba udzaa ama aba agɛ ru ungo si idzaango awu unum unga. ani itsu unergwar ahũ oubin aba nu umum age uzi ugarha mum wɔ awuri ibibee umum igha boi ni imani itsim. nu ubok unga ungwɛ num isi ihweng ugɛ anegwar ayeba irhimbo umum akpɛna umum ama umum inya abivabe aka akpɛna umum unum ana arherha arherha agɛ uzi domin inya umbo aba akhapa ru umum ru ubo ungwɛ num umum itarwɛɛ indzowe ungwɛ num ko ungamɔ akpɔ unumnga asare ubin kpo umum iki irherhe unum iganga ayika umɛm